Azafady, seka misy a fomba fanapahana raandrana itako alay ty. De asa rakôa ka mety mi hoe atô karanty. De mba miangavy anô zany zaho mba le atô karanty sary atoroko anô ty zany i fomba fanapahana ananjy akô.